Pues lo que shik sayar aj lo que toca aceite guej por ejemplo tiel familia pues ajleck este sha mam sha koj ñenan ndiow y pues kunan manteca de- de sow ntonses lo que pues maseyaran aceite y ps atotuan sajieran cuidado noche gue ngu majleck este umbey parma tierang de aceite de- de olivo aceite guey umbey ngondom pero pues aj aceite lo que anjon ninguey kiel kambaj pues ajgue sayarang pero nguna yac kants shuwalley por ejemplo par napansan küt nayaran ayacan mi vidan najawan morraj najñe jey aceite pues kej for na- napansan shaka shikon o por ejemplo lo que mejor sarangan pues sayacan ps mas tiküy par por que ajguey pues atatuan apieran kej gumi parmuyar shuwalley porque pues arang mal umeaj ñipelan mashu walley aceite entonces este masey majleack mas ñiw mbetie aceite ps ngo matechumbet para majon lo que pues lo que mejor sayaran pues leawa aceite ajleck atecho mbet chi kuejan ajguey sangalan pero pues atatuan sajawuan nguiñe midi sayaran tiküy par ngumaran mar shikon